रैन्बोव् तु तु बेलक्बेलक् धनर् हेरि कलर् असे न रैन्बोव् कि होइ?। भिप् क्योर् होइ?। भिप् क्योर् होइ गोल् विओलेत्, इन्दिगो, ब्लुए, विब्, बिब्ज्, ग्रीन् तैसोत् य्होले येल्लोव्, ओहोले ओरन्गे, र्होले रेद् तै व्विओलेत् अमि। विओलेत् अर् तु नजनो विओलेत् कलर् तु नाम् तैसोत् इन्दिगो बोलि अजुप गोसे असे इन्दिगो तु हेतो हि जबो ब्ब्, ब्लुए, ब्लुए तमि हेरि धोरि बोपरो कि होइ?। भ्लुए, ब्लुए फ्लोवेर् तु नाम् नजनो ज्ग्रीन् अर् तु अमि। ग्रीन् अर् तु फ्लोवेर् नहि ग्रीन् पतत् धोरि बोपरो येल्लोव् तमि हेरि धोरिलोम् मरिगोल्द् धोरिलोम् मरिगोल्द् जुप येल्लोव् होइ ज्यूद्। ओरन्गे ओरन्गे तु अमि मरिगोल्द् धोरि बोपरो दफ्फोदिल्स् धोरि बोपरो दफ्फोदिल्स् तु ओरन्गे होइ अरु रेद् अर् तु रोसे होइ रोसे, रेद् कलर् रोसे असे न एतो रोसे धोरि बोपरो।